Gn'olo aby teraky tam Endry Juiva da tsy maintsy minday gn firazagna Juifa. <noise> Magna-magnamasy gn'andro sabata fa tsy mivavaky andro sabata.